اول سؤال هسألهوله هو اي اكتر اللحظات اللي أثرت في حياتك وليه من السؤال دا هقدر اعرف ماضي <hesitation> الشخص وهقدر اعرف ازاي بيفكر في ماضيه وهل ماضيها مؤثر عليه بدرجة كبيرة ولا لا السؤال التاني هساله عن اماله وطموحاته انت عايز تعمل اي فالمستقبل واللي من خلالها هعرف تفكيره دلوقتي للمستقبل عامل ازاي وهو نفسه يوصل فين